يعني لعبتي المفضلة هي رياضة كرة القدم <hesitation> انا كتير نحبها وكتير نستمتع فيها لانها لعبة اجتماعية جدا يعني انه كلنا نلعب مع بعضنا ما في انا ما في انت بس في فريجنا انه راح نكسب هيك روح الفريج يعني اذا بنتعلمها من اللعبة بتكون كتير مفيدة لالنا في حياتنا العادية حتى برا اللعب.